Keta jadi mancia ira, li <hesitation> tajaga nini sikap, tajaga nini <hesitation> sinabi, tajaga nini <hesitation> kalakuan'a. Karna kita hidup iwa <hesitation> harusni manfaat nai mancia makanya nini rotuasi dawei kita ta skolah, mamari skolah dadasara tutu skolah tinggi-tinggi nata dawei kita jadi mancia yang bisa <hesitation> taberfikir. tabertindak. <hesitation> tarus kita jadi mancia ira bukan <hesitation> tasabi <hesitation> nai nintawei nini, <hesitation> ya jadi mahunmudasi'i tei la gerakan-gerakan mahun mudasi nai'iwanu tana dajaga adat. dajaga tradisi, <hesitation> dajaga nini petua-petua, nini <hesitation> sinabi-sinabi ira tajaga'i. Tarus'a Tutu tajaga model fanda tamba tura <hesitation> ninawaru tutua sidawe kita sekolah tura, jadi <hesitation> nimanfaat'a nai mancia wekan nai wanu tana <hesitation> bolu tawei susa manciara bolu kalu idup tawei fanda berarti dawei kita sekolah, dawei kita tabergaul latila wawani'isik ni <hesitation> barguna nai tei abis. tarus'a hidup dafitura dafijaga satua sa halikakal <hesitation> kilangar mesan <hesitation> nihajatan, <hesitation> datagi dafiriwait dodi <hesitation> naipis nai'a te <hesitation> dodibuak. dodipanggala, dodiniute, <hesitation> tarus'a jatanoun macam anakuranaksi dafisa <hesitation> dabadati'ra tatagi tabantu deng saroti. tabantu nabu-dabu daf'fas <hesitation> latela dawei mancia daka' dinu. Tarus <hesitation> kita dawei fandai supaya bisa kita sateak kilangarsa satajaga sa nai gafin nai wanu tana.